Bano Bano jon en nastai hala gil gil’yi wodi kala kala wodi mo ‘yu mo yu ayi ata nadum kowoho ngokko makko dun kowohon della took kebata ndiyam se wara a maha hu nde hande a jongo se maha hu nde ta memi nana pewol to kugal mo ‘yu kenan jon ta jo ‘ini buhuji gauri mada a ndarata won mo ‘yu ko di dari se nga mahadi nga halkadi nga ‘yamadi shak warta a sigake siga halki dole se a wara a ndara non biriji non gauri non ka’eji non gene biriji se a ndara to do fu Allah wadani dum bande no kon ngadira hunde makon sannan wodi ngilkon wan de kankon ma diga der leddi kon ngoni ayi ata nde kon ‘yogoita ayi ata nde kon dumanoto hanɗe a kon ngurtina a ngel sedda fudda ‘yufuki a wurto a wurto ngel don ba kolel a ngel mauna hande a jango hande a jango ha ngel warta ba sudu ta wari a irti tawa leddi pew ndi delem a nder don to ndiyan dam heɓoto to dun bauɗe Allah kankon bo ni Allah wadi kon der leddi don Allah wadi hu nde mun don yonki makon woni don wuro makon woni yam a yar makon woni a nder don sannan. Wodi iri jire jire ha ‘yun ma der leɗɗ woni irtai wada sudu mun der leddi hanum irtanta hore mun wada sudu sannan wodi domi kanjima der leɗɗi kon goni kon irtai kon ngada shudi makon sannan wodi yare yare irtai wadai sudu wdi shome, shome irtai ngada sudu Sanai kai kowohon don fere fere fere wala iyaka ko ngele irtai modi hayum irtata seto goddo irti wara nasta hayum wata irtuki, da palla ndi irtai sudu leɗdi to wari sakkini koyije mun nder leddi mabba ferna bikkon mun kon ngurto to ndiyam wadi non bo damoru hanum ma irtai wada koyije mun nder leddi mabba to ndi yam wadi fern ikon ngurto num bo mbodi din hairi ma ndi watta sudu shaggel gongel to irti ndi nasta ndi sakkina koyije mari nder don dun mabbba sannan de gurto nder don on ndema ngara irta gasgel se ngi’a molon dakkon mitsil mitsil paddina dum to non katoti non ‘yuyule non kowoje dudde de Allah wadi fu nder leddi dun woni hanjum bo sannan bo wodi kada di hanji ma di don jinsimaji dun. Kowoje sannan wodi jabatti fu dun kowoje banɗu bafe banɗu bafe banɗu gauri don kon ngatta shown makon ta wari a memi ndakkon ba mbubon se ngatle iyyi nda nyaki nyaku ma dun mbubu dun kowoyel amma hangel to ngel hebi sudu ngel wadai sudu dun wada kon dabare dum wada kon sudu to kon kebayi kon kebi luro kon ngarai kon nasta kon ‘yibba a kon bu’a ha kon ngada ga mobtuki kaya makon anenma ha en ngarai en botoro kaya makon to fu do don kowoje de Allah wadi godde bikkon bu’e mun won bote goɗɗe wala bote ninnon dum to ni’i hu nde fu diirta salo salo salo salo a no wa’i sannan uwa uba warti ko nder jangari do ndi fe’eten do jangari min bangel a fe’a uder jangari se ngara tawa wuro kowowa shaka jangari nda sabbo mun nda komi hanga bo don yonki maga woni don Allah ray inga don nga fofata wala shedu wala dungu nga don nder don kowoje fere fere d don nder leddi ko a irtai bundu ko shalka a irtai ngara tawa wuro kowowa nder eddi mi’a ng abo to nga to nga duroita to nga hebata diyam nga yara belle eh goddum fere do don Allah wadi nga fu dun jinsi kowoje hanjum ma. <hesitation>